मेता वाद्य बजोण सिखण पसंद ची क़िले की यू संगीत त होड़ भी ज़्यादा गहरायी और विस्तार दयोंदू जू वाद्य यंत्र ची वेता बजोण से हम अपरि रचनात्मकता त भी व्यक्त कर सकदा और संगीत म नयी नयी धुन भी ज्वोड सकदा।